کوکیز مِٹھے تے کرنچی بِسکِٹ ہوندے ہن جو وکھ وکھ سواڈاں تے رسپیاں وِچ بنائے جاندے ہن۔ کوکیز دیاں کئی قسمہاں ہن جو پُوری دُنیا وِچ پرسِد ہن؛ کُجھ کوکیز دے نام ہِیٹھ لکھے ہن۔ چاکلیٹ چِپ کوکیز، اِنہاں وِچ چاکلیٹ دے ٹُکڑے ہوندے ہن۔ بَٹر کوکیز مِٹھے تے نرم ہوندے ہن۔ وِینیلا دے سواڈ نال۔ اوٹس تے کُجھ ہور سِنگرہ دے نال بنائے کوکیز، جِیویں کِشمِش جاں چاکلیٹ چِپس۔ پِینٹ بَٹر کوکیز پِینٹ بَٹر نال بنائے کوکیز جو مِٹھے تے نرم ہوندے ہن۔ جنجر سنیپ کوکیز، ادرک تے مصالحیاں دے سواڈ والے کرارے کوکیز۔ مَکارونز، ناریل جاں بادام دے اَدار تے بنے کوکیز۔ سینڈوچ کوکیز۔